Anjaran'ny fanjakana mametraka lalàna <hesitation> mba hilaminan' ny fitondrantena satria de tokony fantarina sara koa hoe lalàna avoakan'jareo hoe mety ty sa sy mety, de zareo mpamoaka ananzy koa mila ma- ma- mampiasa. Ary magnaraka lalàna zay avoakan'jareo de ary sy atao kolikoly fa zay mivoaka akeo lalàna zay mivoaka akeo de samby eken'ny rehetra.